Ko ng'oroik, imache itau iyuun, iipu ngoroik chakakochapuitu, iipu inyo inyo inde ingweny. kokaipisilu peek, karaishek mut, isilchi karaishek kochanga kole, karipu karaishek mut. iipu ngoroik kei komii ngoroik chetuen, komii ngoroik che chelelach, akomii ngoroik che malel ako matui, komuuch chelelach, komache inde chik, inde chik akinde tapan, inde tapan ko- kosikchi koista chapukm chepo ngoroik kein, itaunen anyun choe chekai lelach, iun, akoi itar, korup ingoroik chimach chimatuen ako chima chek che che matuen ako chemalelach, korup choe, ako ng'oroi chu, chekalelach, kokainde omo, kochu alak, ii kipaishe omo choe, lakini ma- matara matindoi pek chepo chik, iuun iyun anyun karipu konyil somok, ipimaa, inyoiipu ingoroik chakai chakatueen, komakindeni omo amu ko, amu icheru rangik, iiuun iuun chekai akoi irok, iun karipu mara somok anan ko ang'wan, ichurukte, ng'okaitinye kei neiteshini eng' yuno sokonyor arufu nekararan in irongchi peek chepa mwisho ichuruktaite, kotililitu ngoroik chu rachu tukul, itar, ng'okamito ngamii ngoroik alak cheka chekaimache ipaishen prashit i- i- i- iprashan mara ko uu ngoriet ne uuy, kopata cheketishek, akine, akot chins iteshi, i- i- isiny kotililitu. ipimaa ngoroik ng'okaitar iuni.